हांव जोर पाच नंबर चिट्टा झाल्यार माका ह्या दिसा खूप महत्वाचें किद्याक। मुञ्चे ह्या नंबराक माझो भाव जण्मन येलो दिस ह्याच दिसा ते॑नें पृथ्विचेर जण्म घेटालोलो। आणि सांगपाचे मुण्चें पाचतार्केर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हाचो जणोम दिस माका उगदास येता।